अगर मे फॉरेन सिटी में खोए जानत हों। तो सबते पहेल मे आपाय गाइडरै धुंदबै की कोसिस करुंगो, माके लोगो न ते बात करवे की अगर बु मोए नये पन्तुई तो फिर में आज की टेक्नोलज्ये उज़े करुंगो। जाको नाम ह गूगल मैप, गूगल मैप ते न्जु पतो लगायुंगो के मे कहां हौं। और बाके बाद मे न्यू पतो लगायुंगो के मे कहां जायेब चहांतु बापे मे जो है, मैप पे दार कें मा पहुचुंगो। और आपणे गाइडरै फोन करुंगो के भाई न्जा आजायै न्जाते मोए गाइड कर।